Ana kyer kurunna i gham sirakurari eiya tinti ndzi yaka mifah kuma, yaka mifah kumni anti baiti hara patshy kar ka mmiyi na oal oal tshha eiya ei tsu shanga viti yarkhu mwari. Yaɗena wuti suti yasa wahalawa shan msira anti yana gha. Saka ti eihara mifah kummay makr eiya yana tsoki tshata kilaa maiduguri ki mwa ki mamati kari kisifi kilaa gombe kimati kari kisifi. To ana akwa rayuwa ansuna bwrge tira gaba day har abuja ngni ei mwari yaka mifah kummya tugh ki kah to ngni shang ɗalilin mda, anti ghu wuta ana yaɗe ta fori kejerku runnawa. Suyellaka tsuwa ti yarna hara oa kyerkur mi yarkhto makaranta yara mwari ka yarra tsthi thtali, kayar namtu ga uniform soldier, belt, ga mɓabi ga suyallaka pani sungni yana foriwa. Kullum mi ndizin ndzi mi wuta mmsijii yer ti yar hara makaranta, tin yana ɗantu suyerngni tiyar harani lungu ngni ti hara shanga mi wuti classmate yerna tin yana ɗanta shanga da aɗi suti ya ndzemta kullum leyer kurti hara ana yaɗi hara kyerkir nati gwa a gharanti rawa shanga kyerkir eiharani mbdakhlaka. E dinga ghuranti maduwa ana akwa kerkurna yaɗi ghuranti mduwa l hana kar kurunna ka anfani, kamya mda ɗena pilli su saka lranka ki ngilawa, mdana kmita ɗa tshentra ki ghilawa; so shanga mda ti yar ndze ka tsa yana ghilaniwa saide ka hala an dikun ni. kerkur na, ehara kerkur ka mmii na oala oala. Ei klayadi matsala. Shanga sufi bara hyel ana ɗali; makarantu ngi tsuwa mi mda pilli virkhi kura mi tshata miki kichinta kmi tun yahatu uniomi. sai makaranta yaɗi taba ghlalo makarantiwa to an sufi gamsiraturm yaɗita ba ghila looo makarataw so an so sufi gha ma. kammya kellum mi yatura md kiti naira kuma, naira tuhu naira pal tun yawulti gool. Yanditab glulaloo makarantiuwa. su pal ti yana foriwa, yar taba loo kasuku sai yarrakka rakka anti mdu kiyaru ka dunga mbuyaru ansutu yana four akwa per kurinna. Amna lugdani <hesitation> mda nimbyas aɗi hilantrya ti da harawa. Tiyer whi makaranta to ana akwe keska lngha masirakur family kammya yaɗi wuti matsa akwa karkur. Shan sutu yahara mda pill hara yana hara zar tsuwa yana yar. To anti gahmgirakar kerkirna yandi ka pasjir paa akwa. kerkurwa. kamya kullum yaɗe na ndze ka mda aa yar kma ko mdana oaltha tsawa sai mdana loal tgha tsawa. sai mdana loal sa. sai mda ol thstha lya. mdana tsidi sunakal kal. To tun. ndze yadekaka bazdji saide kiwuti aheri de ammba bade katsiz mdaka ka ghulngawa. ko ki ghil mdawa. Ti hara kerkur yadi ghiwa, yadi kla akwa cha kmayarinnawa sai ako cha mriji na oal oll to anti ghu wuti auna yana fori lear kurunawa. Keyr kurunna, ana ikh inarani kai wallahi ikhr ghamsira kur leerkurnna. Kmamye, tak vura akwa laku, shanga sutu chi wuta kaviti mwer ka viti chi classu, shan akwa kerkur anti chi klasi andi mwanti shakar ashir aidi mwanti mifah sikurmna mika sikumanghi shanga vitu gasuda dana mwani yana mwari. Amma kal pulli ngo alkurin baba. O kerkurma anti tsbrim ga languu ga komi da shanga mida ol ol tsthar iya anti kha kmada ana kerkurma ingamsirakwari igamsira. aa keirkurin yadi sa bowni wai so kerkus tamsiram ankura viti yana godita kerkus ta simpra mi gha ka hankal amma mi gaɗeka halkalwa mda wahal tsjzthnga. To kullum yana kiɗi hyel koki godetita hyel akva sungni tita hanki ni. Alhamdulillahi.